راح اجيب وعاء يكون بارد و نخفق الكريمة الثقيلة بأستخدام الخلاط الكهربائي يكون على سرعة متوسطة، و بعدين راح نضيف الحليب المكثف و نخلطه على سرعة بطيئة، و بعدين فد شي اختياري انو احنا نضيف نكهات عليه مثلا نضيف الفانيلا او اي مسحوق كاكاو او اي هريس فواكه، بعدين راح نسوي طريقة التجميد بالمجمدة و بعدين نقدمه لل ايس كريم و نستخدم معالق الايس كريم.